Iny koa zany afahategna mangalaky ny raha malotoloto vegavengandraha anatin'ny lafariny ao. Lafariny iny zany tsy maintsy tatavany heky alohan'ny hampesà azy satria mety hisy vengavengandraha maro gnanatiny ao. Mety hisy fasiky ny ao la tatavany heky hiala vasiky igny tao.